Iaho sy de mpividy <noise> sakafo amin'ny amin'ny fivarotan-dehibe zah, na sena amign'ny raha regny zashy, fa fahafatafatarako agnazy fosiny raha gny olo mandehy amignany de eo amign'ne karazagny dimy eo <hesitation> ny enta vidign'indreo isaky indreo mandeha. <noise>